קראקעידיילס נוצן זייער צ- ציינען צו קענען כאפן און אנהאלטן זייער <hesitation> די חיות וואס זיי פאנגען <hesitation> זייער ציינער איז נישט אזוי ווי יעדער ציין וואס קייעט און בייסט און און קייעט איבער נאר זיי הא זיי שטעכן עס אריין אין זיי האלטן, זייער ציין זענען זייער שארף.